Te este inka escalera este jatanyo ja kaaiyo, tato nojiio ja ia este este kiví vei yuu kaskoto niss xii kisi xii lotloy, io yuu karii yuu ineun no yuu jatanujo kaiiyo kivi xii, te este nuaoyo nii ja yuu jatanujo kaayo saiio yuu iiee ja tanoiyo ja no kaayo chitiino veleun senar yuu este loo lamina la kivi xii veleun yuu sala senir yua.